ايوه اقدر ازرع بعض الط- يعني ازرع بعض الطعام، ممكن ابدا انه بزراعة الخضروات والفواكه، الخضروات مثل الطماطم والخيار، اول شيء ان انا اجهز التربة، بعدين ازرع البذور في صفوف ،وبعدين اتابع ان انا اسقيها كل يوم واوفر لها الشمس، بعدين لما تطلع الاعشاب احاول الزقها عشان ما تضرها.